Kasa a m'awofo nna me nananom wͻka yɛ kasa a wͻato ne dzin Ahanta kasa. ͻyɛ kasa a wͻdze tsetsee hͻn na wonyim ka naaso emi dze, minnyim ka koraa. ͻnam beebi a yefi no ntsi. Fi Mpͻhͻ na Ahanta kurow no ntsi, ͻma wotum ka Ahanta kasa. Na emi dze, ͻammfa anntsetse me ntsi minnyim ka. Nso hͻn dze wͻyɛ adze wͻ ho.